जापान के संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध बा। जे में एकर कला, फिल्म, संगीत, <hesitation> और भोजन शामिल बा। जापान के परंपरा में लकड़ी के घर कलाकृति द्वारा बनावल जाला। लकड़ी के घर बनावेले के एक कारण एहू होला कि ओहां भूकंप बहुत जादे आवला। लकड़ी के घर रहले के नाते जन माल के नुकसान जादे नहीं होये पावला। जापान में लकड़ी के घर देखलहू में बहुत सुंदर लागला अउर एके खूब बढ़िया से कला द्वारा निर्मित कईल जाला। इहाँ के माने एक-दूसरे के साथ बहुत प्रेम और सम्भावना के साथ रहले। आपसी सम्मान और सामंजस्य इहाँ के मुख्या सभ्यता हवे।